أول شي بنظمهم لمجموعات، يعني هذي كتب دينية، هذي روايات، هذي كتب علمية، ما أدري إيش هذي كتب طبخ، كدا بجمعهم لمجموعات أو بحط مثلًا هذي المجموعة ألف، هذي مجموعة باء، هذي مجموعة ما أدري ايش، بعدين خلاص بقى بنظمهم يعني برتبهم كذا جوا المكتبة بس.